ممكن الألعاب تتطور لتكون ذكية جداً، لكن أعتقد ما راح تقدر تكون عندها مشاعر حقيقية مثل الإنسان. لإن المشاعر مرتبطة بالعقل البشري.